A lë' plat gu'n yu lën ksin, yu plat gu'n xiu xiu komid par gowma y yu plat para tsu x̱oꞌbgi'n gana yuga bas para tsu nis giama, ga yu kchar para giama komid ic̲h̲ë gunu c̲h̲akstsi'n lën ksin.